قلم رصاص ka gan kani tebid welogo ashrikir sotosa Fa Ken doma ورق in kochi dou fay namie Sota fei mainkani fa eska fay monnamie.